Henoko fa niazonao zao le promotion. Ha! Tena vaovao soa zay. Nanao akory ra nazahoanao anigny ra? Akamaroan'olo amitsikan'ato da samy mahay aby io fa da hanao gny nahazo anazy. Ino gny nahinao? Sa da tena hoe fahaizanao langues igny nagnavotsy anao sa nanao akory ra? Tena, tena mafy, mafy hanao ra!